<hesitation> Trondro koa zany, e vily moa zany: misy e fibatà, misy e tilapia, misy e bakobako, misy e vilivary, misy e drakaky, misy e trakotrako, i- izay e, ampy anazy angamba izay.